Aantu niinamwenyo iinima ya yooloka. Ayehe oyena omwenyo. inamwenyo oyina omwenyo. aantu nayo oyena oomwenyo. Ashike ngele tashiya ku- kuukalinawa nenge koonkalo dhawo odhili dha yooloka. iinamwenyo ohayi wilikwa kaantu. Ano iinamwenyo omadhiladhilo gawo ogiitalwa kutya omashona kaantu. Naashi nee tashiya koku popya. itandi vulu oku popya niinamwenyo shaashi oshinina shotango iinamwenyo ihayi popi. shaashi ngawo ngele okwa tiwa oto popi niinamwenyo ndishi iinamwenyo ashike to popi nayo opuwo. Oshihwepo ndi hogolole oku popya omalaka agehe. Shaampoka ashike ndayi shampa ndaadha tapu popiwa elaka kutya nee kandilishi ondina oku li pula kutya. ndina ngaa oku pula mukwetu ngu tashi vulika a kale ena euveko lyaashi tandi popi nenge eshi elaka ndyoka tandi popi. Tandi pula uuyelele kuye. ta wilikendje. Tandiyi natango po- ponkatu ya landulako ndjoka tayi ka eta ndi kale pokuma natanggo tapu popiwa elaka ekwawo. sigo osho ngaa tashi ka eta kutya omalaka agehe ondiga shi. Kutya nee oshi kale tashi pula oomvula odhindji omanga ndili momwenyo ondina okushi gwanithapo oshoka itandi vulu oku popya niinamwenyo molwa etompelo ndyono kutya iinamwenyo ihayi popi. ihayi uvuko. omuntu oto vulu shili pamwe ongele wiiganda Ngiika sho tashiipula nee kutya mpano inandi pumbiwapo. Ndele kutya ngweye nangweye ito kala nee weshi dhiladhila kutya ngele ondati ila oshinamwenyo shino oshuuvite kutya ondati nashiye kungame. nenge ongiini. oshina natango oku ku etela omadhiladhilo ogendji. Omanga uuna to popi omalaka ogendji oshilipo nale kutya oto popi naantu ooyakweni mboka nayo haa popi omalaka. Kutya nee oga yooloka ngaashi nee tu gana ahege muuyuni auhe. Owuna okwiilongelako. Shaashi kapena etompelo nenge kapena elaka lyiinamwenyo ando mbyono nee ngweye paife oto popi elaka lyoye to lombwele iinamwenyo. yo iinamwenyo kayina elaka nee ando ndyono tayi ku yamukula nalyo. Onkene otandi hogololola owala kutya oshihwepo oku popya omalaka agehe muuyuni auhe. oshoka shono ondi wete kutya oshihwepo na otashi etele naatngo ndi kale ngaa ndishi kutya paife nge onda thikama peni. Nuuna omuntu to popi owushi kutya na- owushhi kutya oto popi shike. Sho natango oshaanawa wo okwiilonga oku popya omalaka agehe oshoka paife kehe mpoka to kaya ito ka pumbiwa we oku wilikwa kusha nenge oku pula kutya ano mpono okwa hala okutya ngiini. Ohashi etele owala kutya kehe ashike elaka tali popiwa. sho to kaya mpeya nguno ota popi nge. elaka owulishi oto yamukula ashike. Ondi wete kutya shino oshihwepo shi vulithe oku popya niinamwenyo ayihe molwaasho iinamwenyo ihayi popi. Omanga omalaka nga geli muuyuni auhe ohaga popiwa kaantu na onga ngame ndili omuntu ondina oku kuthako omalaka opo ndi kale tandi popi omalaka ngo ahege